Quannu pensu a na bicichetta l'associu a un ricordu di quann'era nicareddu. Quannu fici ott'anni me patri, cianinu, mi rijalau na bicichetta di cursa Bianchi. Era na maravigghia, nun sulu di purtari ma puru di taliari. Avia un culuri virdi acqua e la scritta "Bianchi" niura 'n capu lu tilaru. Quannu mi fici chiù grannuzzu la misi di latu e sinceramenti mancu sacciu chiù chi fini fici, però mi la ricordu sempri pirchì chiddu fu unu di li rijali chiù beddi chi appi mai avutu.